Yang pertama pasti ita harus tafada ita naden na terus ita saat wawancara kerja belum beti tentu ita <hesitation> ita disipo kerja do ta fa.